Aah renay mihitsy tato na- nisondrotry grady io, ino fomba nataonao mba natafisonjotsy grady anao? Ino ezaky nataonao, ino raha hainao tsy hain'ny namanao mitovy grady aminao taloha reo? <noise> Mba ho ataonay koa amin'ny asanay any mba hisondrotanay grady koa.